maal nafasii ant kanenni garrat feet ijeem annan yedeen United kigdom dekaa, united kingdom woanani dekuuf achisun bolli deke dawii ijemaa bolinen players tofautit jiraa. anen akasin onitiin irra an gamadii akasin achisun dekatii fedda.